डिजिटल कैमरा एक मशीन होदी, जो फोटो खींचने का काम करदी । जब आप कैमरा का बटन दबोदे छ, त लेंस से बाहर की रोशनी भीतर आऊं दी । य रोशनी एक सेंसर पर पड़ती छ, जु ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलदु । फिर ये सिग्नल कैमरा के कंप्यूटर में सेवव्हाई जांदान, और तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई देनंदी ।